Ke qenë i qetë sot... a është gjithçka në rregull? Duket sikur ke diçka në mendje. Nëse do të flasësh, jam këtu për të dëgjuar.